Ñan tugo' 'ngo kamín ni niín' ta hua 'ngo rasun ñaan man riki kamín ta huin 'hiaj, nukuaj kamín ni nukuaj ró' ru'min llanta man ra ni kaanj llanta ta'hui si ka sa', ni ta'hui si chaan ka kwenta ka'hue kache kamín si ñaan huin nin' llanta ta, ni a'ngo rasun ñaan riki kamín huin kunun aseite kwenta motor, si ta'hui kunun aseite kwenta motor ta ni kache ru'min gasolina si ñan ché kamín kan ni nanun gasolina kwenta nara riki ni kisi ñan huin ro' kisi, ta'hui si kinihio' frenu nej si ta'hui kiniñanj aceite frenu tan huin si ñan o' nga kamín, ni o' nichun' ruku kamin ni frenu ta ro' ni ta'hui' si kito'o rukú kamín kwenta si kanun nga camín ba tá riñan ta, ni a'ngo si ñaan huin volante si volante huin si ñaan kwenta ka'hue nanikaj llanta, sisi 'ngo korba bajt ni sisi nun niñanj bolante ni si kiniñanj kamín ba ni kinin' kun' nga kamín sani ñan niñanj bolante ro' siñan ruhua huin kiniñanj bolante, si bolante ta huin tachún riñan kamín ni ka'hue nachanj run' min 'ngo kurba ru'min 'ngo ñan baj kij ni ka'hue tach. Taniko' ñan bolante ta ni niñanj ka' niñanj kamín kwenta kiniñanj kamín, ni a'ngo si ñaan kwenta kamín ta huin nin' nne kunti' nnún riñanj, ta'bbí si kini'ñanj nin' nne kunti' ni kinihiaj chochej baj kamín, si chi'nín nanj chi'nín nanj kwenta kinihiajt kwenta si kanún' kamín, si ta huin si ñaan ruhua a'ngo si ni'ñanj ruhua kamín huin kwenta, nanun ñaan riñanj sisi niin 'na' niki' tin' ta'hui si kiniñanj foko riñan kamín, kwenta nanun ñaan ni kiniínt kichikin ñaan kaanj nga kamín sisi kiniñanj foco ro' sisi kini'ñanj ñaan ta, si kiniín' chochej kaanjt nga kamín si ta huin nin' si ñaan ta'hui si kin kin kata kamín kwenta kache ré', nun' min kaka' natuna ra kamín ta'hui si katát ta si baj tin kani ra kamín', ni ta'huit si katat nin' ta ni baj baj tani chej kanin ra kamín, ni nin' ñan ata chun re' kaga' ta ni a nnun a'ngo llanta taki kamín, bé ta ni bajt ni natunat kamín ta ta na'ninj re' sisa' ta ni ka'hue kaanj re' sisi taj nin' ta atá re' ro' ni taj ñan ka'hue tanikin' re', si ta huin nin' rasun ñaan ta huin si kata camín ruhuaj.